<hesitation> Légumes matetiky tsisy zao e <hesitation> koa tsy efa hoe vôlagna vitsivitsy agnatina taogno zao e, <hesitation> le le- le choux e, <hesitation> chou fleur e, broccolie e, concombre e, poivron e, aubergine e, de courgette koa.